Iyu naa raakəneu, daama be waarra nancu aa gəshi ga daama tə mamin kəle naa dawa bi ga, iyawu nakshi nən, na jəb gwamak gu na mə'i naa barawu azəm, bəji naa dlama aɗa an naa dama bi ga na- par naa damar du bəlan nən, i aasək nayi na ɗəɓji para na bi naa taarau naa sisi ga naa daama. Na den kwaya, wate naa be waarra naa dlama bi ga naa ankali dlamu nən se daguda gwamak ka shirin yaaye da naa Lawan gu gagzhin gu waara nən nancun naa masa du be baji naa raakan naa atu aa tiipu ga. To amman den gusku naa amzharu se da na nəpku təmaku gumu kwan naa bin fuɗu, guuma ayaawo- gumu shirin ayawa jədu, jandutku naa dlamu du. Na ni wan deu awayu deu daamən gara, jandau aa dama bai. Da nai jarabak zaabanu da jəbu naa iyu. Gusku yaye sən tənu para na gaadəte kə Baba ga yaaye, kai jarabak shi təfən gara ii kunu ga. Hau gusku, harr amzharu, iyu naa zaabanu tənu be aa rabaata jan zəgar naa aaɗau. De nən na ma di kawa. Nda vəra naa sun, na gwape daa siwu nda waaya au naa kargun maa da rəbu du, kaakasku den da ji da akshi, ɗagaii kayo ka waayau ka zərrnaka nən, miyakuwa da ni da cikɗu naa bi gəri zaabananin ga aa yaawok shi. Amman be aa kətl gəshi gu nən fəra. Fəra gaaza den, dlamun da rəbu da, to sən tənu gusku aa ravan gan atu, amma gusku yaayen den, gaaɗa ja guuma naa be tənu na pasatu dawak shi bai. Gaazaɗin tənu bədamu nakshi cam be bai fəra gu, amman iyalen zaabanu wam. To amman janduk təku kaakə təmaku naa zaabanu tənu, hara gusku hara anzharu, ɓədamo bin akshi ne na kun pari aarro ga aa ɗəgak shi ryankata sai dai dəvu təfən gara ii səsau, kaya ka me azəm bai, kaa ye dawa bai, ka rami maayin mo da dlami ci, aa ya bai, to iyu kuwa nan cu na iki bi ga jamasak bai. Sabo naa kaasan gusku dawau an cu ɓədamən gare ja gaaɗa gəmo, ja naa dlamdlam bai ndo daamu du. Garvaucin daamu naa bikshi zara dəɓdu du ii ndo daguda, wate gusku ja ka ta naaja maamu wənduwa ndak dagwdau men. Ja ji kaamin jau naa kutli jan wate ja dlamak shi ruwai, ɗa jəb nangakshi, da me tarrau naa siri da barik shi. Ka jin daguda kuyangi gayi tak aa bayi bai. Baya da ive ja patau bai jayo ja ta'i gaazaɗin ja naa təmamin ja, ja ye ja jəbu nən jao ɗəɓdau ja bi naa bi bukata naa atu amman sun gu akshi de daamu di ja patau. Wate gusku tənu se wiita ja naa ndak dlamau se muulo.